So tawi mbeɗa yiɗi soodde mobel kesel malla moto heso, mi ndognan tawa. Mi ƴeewa moƴƴeeki moteer oo. Mi ƴeewa jamɗe ɗe so ina keddi moƴƴude, pine ɗe, so ine moƴƴi. Diiraali ɗi fof so ine moƴƴi. Mi ƴeewa kadi so ngo weli kam, ndeen woni mi sooda.